Ley broom ley get different different broom ley country broom can la one make you to bend over to go way down and do ley sweeping like ley <hesitation> standing broom la one you standing so if you want know how a can sweep up dirt either you jeh pick with with ley standing broom you can jeh drag la one you jeh pick only ley dirt but with ley hand broom la one you can go all ley way down so you have to move ley sand ley entire sand everything from ley floor so la ley two way the you can clean up dirt with broom.